انسانی زندگی وچ کپڑے بہت مہتتا رکھدے نیں۔ خاص کرکے عورتاں دے ڈریس نہ صرف سریر نوں چھپاؤن لئی ہوندے نیں سگوں سندرتا تے شان ودھاؤن لئی وی، انہاں دی ورتوں کیتی جاندی اے۔ اج کل ہم بہت ساری ڈریسز دیکھدے ہاں جیہڑیاں ہم ورتاؤ کرن جاں نیں ضروری سمجھی جان دیاں نیں۔ تاں اپاں اس دے سمبندھ وچ کچھ ڈریساں بارے گَل بات کرانگے۔ میں سب توں پہلاں گَل کرانگا ساڑی دی۔ تاں ساڑی جیہڑی اے بھارتی پرمپراغت دا اک خاص انگ گنی جاندی اے۔ ایہہ لمبے کپڑے دا ٹکڑا ہوندا اے جس نوں عورتاں اپنے سریر نوں چھپاؤن لئی ورتدیاں نیں۔ دوجھے نمبر تے ہم گَل کرانگے سلوار قمیض دی۔ جو سلوار قمیض اے اوہ اتر بھارت دا جاں، زیادہ تر پنجاب دا پہروا اے جیہڑا ہن منیا جاندا اے۔ اس لئی دو چیزاں دا ورتاؤ کیتا جاندا اے سلوار قمیض دا۔